Teeta, akuren anen ng'oom, amu, tanyi mi piu ni mii piuung'ung, ko nae kole chiichinii ko nenyu nii, inendet ne riipo, inendet ne poyo, amu ng'o keerin, ko akoi ko uut ko ka keerin isirtoi eng' yo, ko uti ko ng'en kole nenyu chiichini, ko keere akot lakok chepo kiurkat chep chep chepo chepo koot, yani chepo koot, ko nae kole lakoochu ko pa kai, ko akoi ko utye amu ingen kole ni che- che chechook lakoochu, so akure anen kole ng'oom teeta amu ng'oro chiit chiit chiinyii ko utchiniin, ko roo lakok ap koo yatok, ko akoi ko utchi, akot ng'iwe ku yoo ipii tyokchini ikee, ko akoi ko naai kole chiichi ko necham ko- ko- kopaya kila, ana ko chiichi ko ne cham koo- ko inendet ne cham ko- ko- ko kokeya, soo akureen anen ng'oom teta amu amu ing'en chiit nyii ak ko ng'en kole ano yu amii <hesitation> ii nae kole cham arue yu, cham ko paya chiichi, cham ko kona chumbi, cham kooo ko- ko inendet ne- ne- ner ne riipo, so akuren ane ng'oom teta amu iin amu ing'en chiit nyii.